Ye ngərə alama dauyo uta wal ngə aligauwa həre takolma maka wal maka ngə uta walmadina wal madina uta ngə wal masar daji ute alama uta wal daji lortə ngə ai alama sudanayeyu dai sigədo uta gədə wal ngə aligau yauwa najeriyago ngərə walngə aligau abuja Abuja yo alama wanə ai dingə ngudə kiyaben songə wal gai gəte gatɛ gəde aligou alama makayo dana haiyama laya waktə ngundə sagangə wal gai həgayai injiyai ngə aligau yo karya raima usal wata duno ngə ukəle wamu migau jamangau ikula sad daiyu yu kula nigerai iso uta umədan gədə wariga dan ningi ngə aligau kure ngən də diyo wanə naji jaban moto ga usal moto kurau gədə ngə ngu ngəde re agoya gədo nigerya sad ma kuyaben son gə wal wal usalyange ngəla salamulai kum